Wúuɛ. Wúuɛ, kɛmu ai kiikɛ lifiɛɔ, a kpɛlɛ. Wúuɛ, ya kamae lifiɛɔ, time gbi ya kamae lifiɛɔ, i wuuɛ taa baaŋma. I be kɛkia, i wúuɛ taa. A be ki-abe ti kiɔ. A be kiikɛ. Lifiɛɔ gbi. taaŋ lɛi gbi ya kamae, i wúuɛ fɛya. A bɛ baaŋma. Ai bebeya. Ai bebeya. Ai lɔŋfeŋ kpaoa. Ai feŋnu kpaoa. Kɛ mu pookonde wae bɛ. Pookonde, a be kiikɛ lifiɛɔ. Bɛma alɔ, kiikɛ, i kiikɛ lifiɛɔ, a nafa be. Komu i be pookonde fɛ kiikɛ na lifiɔ. Ya bee lɔ soiɛfɛ, i pookonde fɛ. A bɛ bena. Ya be kɛ, i pookonde fɛ toloe. Lifiɛɔ bɛɛ mu toloe ai a lɔŋfeŋ kpao. Kɛmu tole kiikɛ, a be kiikɛ lifiɛɔ. Bɛma jɛima mu a wae nge, ai a lɔŋfeŋ kpao jɛima wa. Lifiɛɔ kɛ a kiikɛ. Lifiɛɔ, hiŋi ya lɛɛ sɛɛ, lifiɛɔ mu i tole bia. I be tole bia teyɔ. Ya lɛɛ sɛɛ, lifiɛɔ mu i tole bia. Toloe be kiikɛ. Lifiɛɔ, ya lɛɛ sɛɛ, lifiɛɔ mu i tole bia. taaŋ lɛi gbi ya bɔaŋde, hiŋi lɔɔ tolo bɛ-tolo bɛ area mɛɔ, i toloe fɛya. I toloe fɛya. I ya feŋ lɔŋ kpáa fɛya. Anu be kii bɔ gbi kɛ. Kɛmu ɛɛ-kɛmu feŋ mɛ bɛ. Suuɛ babaa. Suuɛ babaa-súuɛ babaa gɛwɛ gɛwɛ bɛ fiaɔ. Anu be kiikɛ. lifiɛɔ mu anui bebe. Komu taaŋ gbi wae nge ya tiie-ya tiie be na lifiɛɔ, kiimu kɔnia-kɔnia nu bɛ, Siiɛ nu bɛɛ, a kpɛɛ kɛ mu anui be te yɔ. Lifiɛ. o lɔɔ mu anua nua-anui bebe taaŋ mɛ nu kɛ. Anui bebe lifiɛɔ. Anu taa taaŋ mɛ nu. Anui be ya, anui be ya, anuibe ya. Anu bɛ anua lɔŋfeŋnu kpao na. I na saŋjaɔ, i wúuɛ taa nu. i ta fiaɔ, i toe taa nu. Saŋjaɔ wae nge, wúuɛ bɛ pookonde, anu fɛa mɛ nu wae nge, anua nu wa taamu saŋja a lifiɛɔ. Anua nu wa taamu sanja a lifiɛɔ. Hiŋi manyae. Bɛma, feŋ bhii nunu wae nge, anu be kii bɔ gbi kɛ. Bɛma lifiɛɔ mu wae, anu ya nua kpaiɛkɛ lifiɛɔ wa. Kiimu, a-wúuɛ kaŋ. Bɛma lifiɔ, wúuɛ táa wa kɛ ai mɔɛnu a bɛndɛ un makaa ai sɛɛ mɔɛnu a bɛndɛ nu ma. Hiŋi nyiɛ bɛ nu ɔɔ suuɛ bɛ bɛndɛ. Hiŋi suuɛ taa mu, ai ta bɛndɛ kuma ai nyiɛ bɔ nu ai suuɛ bɔ nu. Pookonde wae nge, ai bebena wa. A bɛ feŋ mɛsɛ nu kpaona kpɛɛ kɛnyɛma, i ma sɔ a bɛ feŋmu kpaona. Telɔ, a bɛ bebeena. Lifiɔ wae nge wae nge, ee! Kɛ a feŋma lɔ. A bɛ lɔŋfeŋ kpaona. Komu feŋ bi nu wae nge, anua kiikɛ kpɛlɛ. Anua kiikɛ kpɛɛ. Amu, koŋde-koŋde nu bɛ kpɛɛ. Lifiɔ bɛ mu anui bebee. Kɛ a bɛ kɛ. Hihiŋɛ nu bɛ. Lifiɔ mu anui bebee. Anu be bebe teɔ. Bɛmãa lifiɔ a bɔaŋnde, kɛ i bɛ a anua liikɛikuuɛ laŋna. Mɔɛ bɛ suuɔ-a bɛ suuɔ plum kɔngɛnuɔ. kɔnjɛ kɔŋngɛ lɔ. A bɛ liikɛ na. Anu ta-anu ta taaŋ mɛ nu kɛ anui bebe. Ɛɛhɛ. Anu ta mɛ taai anui bebe. Komu lifiɔ wae nge, i ma kpa <hesitation> wuu mai. Wuu bɛ-wuu bɛ manyae. Anu ta taai mɛ nu kɛ. Hiŋi feŋ nge tɔɛ nge? Tolaa!. Lifiɔ-lifiɔ mu anui bebe bɛ gbɛlɛŋ. Komu feŋ binunu wae, anu ta taai mɛ lɔɔ nu anui fɛŋma.